<hesitation> GPS nii yo huunde non wawnde yiide huunde fuu ɗo woni, e ɗo darii. Bon, eɓe ngollira ɗum faa ɓe njiita kule. Tawee jonka a walaa enokku ɗo huunde ndee woni ɗoo. Jonkaa so telefon maaɗa a yiiran walla so ordinateer maaɗa a yiiran. Kaa ana hasindinii e konekson.